Woodi dabbaji jei don joodi haa less ndiyam bana paburu woodi gilangeeru woodi mboodi jei joodata haa nder ndiyam woodi colli bana agwagwa kanjum ma don jooda nder ndiyam